أعتقد إن الشخص العادي ينفق على الطعام ما بين <hesitation> ثلاث مئة دينار لثلاث مئة وخمسين دينار إسبوعيا، يعني شهريا تقريبا المبلغ يكون بين الألف وميتين <hesitation> دينار والألف وخمسمائة دينار، وهذا الشي على حسب <hesitation> لو كان عنده مناسبات إجتماعية أو ما عنده.